Ya, izany moa koa da malalaky zany gn'agnarany tokony afaky mizaka eo aby gn'olo lefa sy mizaka ratsy avao izy defa izy zay, avelay izy hizaka izay tiany izay mahadevolagny e saigny, mizaka izy a akonan'izao akonan'izao mampety an'io da ae rô da arahagny agny izy.